Na ao aloha na, zaho tsy mana jardin aloha fa raha aminaha ao gny jeretsika hoe misy zava-maniry firy de ahitava sapin roa ao aloha, de ahitava mangy raiky, de ahitava jacarandas raiky, da ahitava ino moa farany tiky, rose raiky. Da io misy zava-maniry dimy zany gn'aminaha ao antragnoko agny, antokotaniko ao, ah raha jeretsika fa izy aloha tsy jardin.